Ngabana balere, eribya imwanganalenga ebighuma wamabya isiwulirya ebighuma ghuma ibikakulema kwesi iwukatamawa <hesitation> muyikambirebyo eribya imunemulya ebighuma ebyo wamabya isiwulibirya wanginalya kanyoho kanyoho munabwire iwalya akahandi nomungya iwongera okwa kahandi ako, namwalindi iwongera okwa kahandi, wukindisa amabya ini muyembe wukiyisangana iwabirighunzawu omwabiro bibiri neryu iwabana esyonzoka sirya esya kulemesaya ebighuma ghuma ebyo iwunemubirya. Neryu inywe abana balere abakyinakulha, mubye imunemulya ebindu ebyo. Amapere, wukalya righuma omungya ne vacado kutya kutya iwaminya wuthi ebihuka ebiri omwanda binemughenda bikabeghera ebighuma ghuma, erighenda iwunemubirya kuhikira ahawu <hesitation> ahabikendibyanzira neryu iwayisangana omubiri wawu inabiribya ndeke wunasi obo thukabya ithunenabasirikalhi abakalhwa omwamibiri yethu. Wukendisangana ibalikulhwamu iwulikughenda wukabaghondya. Nayi kunganabya indya betu munayisangana ingalikubirya.